Oli babé upuu wawu buja ukanmé nuléf danja uŋoot mé, bétébuul étuhuur, nutébuul gugool, garaas, waaf ŋé waméŋé, wamémééŋ wara étuhuur wo naak utébul nulééf, méém usiit wara so sa ucéé sénja uŋawo nulééf éém miin jiju jiŋoot jiju jigaardé guléhiil guju gulakodo jambi golohuul étaam éém yoomé éém